Okai pere au mageku moni era kamuvagi kamugai ne au geku wala omana raka pana verere ai iwa. Ne au wa oala ka eve aina aikilao, oo au pere ma geku moni ne au wa eau ai para laka <laughs> duubaii ai para laka ne geku betdei waanai para apia ila kepi wa, au mak Duubaii ai ripaku, rakaveaina pana ao e ariginai wave aina pana ao waanai e vage voa. Vanuai pana kala geku ririwai epina, kapu maparana aleva nep rage ne ripamu wa vanugai aura wa ee oma maparaai wa maani e maganitini waila rekena lewana rekera waraw. Para vakila ria ne e au maad keik kamuna ka pagara voira, pe kokoroku kaatini fai ka pagara woiria, miiti kaatini twenti ka pagara voira, vanugai wa kokoroku ganirana na miiti wa woina kamuvagi pe vaara vaaramo ganirana. Pe stiu pegere kala ria kavaai miiti pegere fraiira, babku pegere kala. Ne au geku feiret aniani kopuna wa, era wa au wa moniwagia ne au wa eau awoiana, Mexiken twista wa, wara wa au geku betdei pe au geku ririwai voila maparara au geku ririwai para ooda pia ali pia alim pegere veami agira. Kokakola maguguluna pagara wai piaria. Taimura maparara poro e nanu ganiuna pe waile wa lewanara rekea pagara ako gerevagi ria ne <noise> au aukaraku au wa gatikini kou ole aura iwaguna ai gave gia vovora ariginai ne facebook ai pana avuria pana kea ria arigunai na pegere, rekeara noo Australiai ai wageve aluna no, wa auna besti kopuna. Para vakila oi e numai rage kwalana betdei vanugai kilagi kilagi ka ekala gena wa veaina para vakila. Pe pegere pere veamai, vanugai gealuna aura mapara pege veaina pere vaa kilaria presenti ka kou paia voia, gomi wa kip pio veanai ne ia pema ani mae era au wa ai aniuniu pe, ne vanugai raira gemarina, mari melore, vavinera maparara wa laiv ben wa. Pegere veamai ne kwalana era waila einivitira wa au ka wa au feirat ka aikina. Au wa kipomo au wa nomal, lewana au mageku moni na au wa wave aiku. Kalana au aririwana vanugai gemarina melora mapaara vavinera mapaara ne waaoma ol dei e pogi maguguluna wa pie mari wa. Aria aniani aua mapaara era au geku femili, inaku kavaria aura e amaku kavana aura e Arawaku gena saidi aura maparara wa maki pegere veamai, para voa kilara, omi au kaura au kaua paio wairia. Ia maparara kip enai eani mae e eniu, gemi ririwa aura maparara wa pio anira pio apira, au ka enai paene koo. Ne au kauku maparara wa, nega wa geria <hesitation> Senbank ai, ila wa melo pe ia tikaka pagara gapia ne pagara aea ne ila maparara pere ao agiria wa wonai. Wonai pegereve rikuriku aoani ne kamura maparara iadi aunai wa, verere kapunai wa. Era mari aura laif kavaai pala aura kavaai ne aniani wa mulinai mulina wa, naunau aura wa imidiait femili wa au ivaku e ariku gealu irau irauna wa vanuai aura mapaara para vaa kilara, omi maparami pio veamai, pio nanunanu. Rai ne naunau uvera mapaara ne pono kilagira aura wa goi wanai, oi arigi nanunanu oripaao ole oi wanai pono nanu na rai parai pani kavarai waila mapaara omi maparaai pio vearene waveaina wa. Wave aina pegere aiki ne aura ne aniani pere, pala aura, mari aura pegere stati wara pe Vearara veveni wa! Pala, Pala raa kelokelo, aluali, nanu pa rakau niu ramai rama epinai galuna pe. Ramai pani rai jeti kukuna raka spidi, daiva ne wawaikule mawai ao, numai ne wave aina wa, loliwota miu oo nakau pono ani mapono pala ra kelokelo. Ikavagina auna auna era au pere mageku moni aonai wa geku femili kia mapaara vanugai gaaluna woveaina para vaa verere. Ne waia wa au geku betdei ne au geku presen paigere woiria, ila mapaara pia veamai aura wa au ripaku vanuai ila raka veaira gemagulina. Rekeara rawapara aura, rekeara wa, aagerana eana eveamaina pe geria ririwa kopura kopura para woiria. Wibaro kaara para veniria, pitipiti aura wa tiniki kurupela mana maanaura para veniria, geria preset pegene kila, e oi gemu betdei na ai ovenimaina. Ina waveaina wara napara iwa, rekeara geria baskol kaara ma paara woi veniria waveaina, ina.